لو عايزة اتدرب على ان انا اتكلم واكون متحدث كويس لازم اتكلم بصوت عالي، يعني لازم يكون صوتي مسموع، عن طريق ان انا اقف قدام المراية او مثلا مع اي صديق انا برتاحله، دا هيقلل التوتر كتير ، واستخدم بقى تقنيات التنفس العميق عشان تهدي اعصابي واكون دايما ريلاكس.